स्कूटरिक गिअर नस्तां। स्कूटर चालोवपाक खूप इसी, कुनांय चालोव शकता। स्कूटराक दोनात टायर अस्तात। तरें तरेचें आता स्कूटरि इलल्लें असात। स्कूटर खूप गरजेची वस्तु जाली आसा।